﻿So nahabwekyo obutukugenda kunaaba engaro zaitu, nikikweetagisibwa kuba oyine amaizi amayonjo kandi oyine na sabuuni, so nahabwekyo amaizi nobanza kugaseesa mungaro then norabyaamu esabuuni then obu okumara amaizi ago nogakozesa kunaaba mungaro then nomara obu okuba oyine akatawero noyesiimuura